Bandaríkjaforseti segir ljóst að landsmenn séu ánægðir með störf hans það sýni niðurstöður kosninganna í nótt repúblikanar juku við meirihluta sinn í öldungadeildinni en demókratar náðu meirihluta í fulltrúadeildinni ísland á Evrópumet í losun koltvísýrings á einstakling séu flug og stóriðja talin með fulltrúi ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum segir það mikla áskorun til allra og hvatningu til stjórnvalda að gera enn betur seðlabankinn hefur hækkað vexti um núll komma tuttugu og fimm prósent seðlabankastjóri segir óvissu vegna kjarasamninga eins og farg a s í segir að vaxtahækkunin hjálpi ekki til við að ná sátt í komandi viðræðum formaður bæjarráðs segir að Akureyrarbær hefði átt að sjá fyrir hækkandi kostnað við Listasafn og sundlaug bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks segir vinnubrögðin óboðleg tónlistarhátíðin Iceland

var formlega sett á dvalarheimilinu Grund í morgun þar sem

Sóley spilaði fyrir troðfullum sal

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að gærdagurinn hafi verið stórkostlegur og fagnar sigri í þingkosningum ríflega hundrað milljónir Bandaríkjamanna greiddu atkvæði í kosningunum í gær forsetinn fagnaði á blaðamannafundi í hvíta húsinu síðdegis og sagði ljóst að Bandaríkjamenn væru ánægðir með störf hans þá kvaðst hann eiga von á góðu samstarfi við demókrata

fréttamaður c n n spurði forsetann hvort hann hafi gert lítið úr þúsundum flóttafólks á leið frá Mið Ameríku til Bandaríkjanna með því að kalla komu þeirra innrás þær spurningar lögðust heldur illa í Trump

demókrötum tókst að ná meirihluta í fulltrúadeildinni í fyrsta sinn í átta ár og flestir segja það vegna góðrar kjörsóknar og andstöðu við Trump

kjörsókn hefur ekki verið betri síðustu áratugi og í mörgum ríkjum til dæmis í Kaliforníu biðu kjósendur í röð í marga klukkutíma til að komast í kjörklefann konur flykktust á kjörstað þær verða líklega rúmlega hundrað í fulltrúadeildinni sem er met og ein þeirra líkleg til að veita demókrötum

kosið var um þriðjung sæta í öldungadeildinni en þar juku repúblikanar við nauman meirihluta sinn baráttan um sæti var víða mjög spennandi meðal annars í Georgíu og Texas þar sem reiði og klofningur í bandarísku samfélagi einkenndi ekki baráttuna eins

og víða annars staðar vonarstjörnu demókrata

Ingólfur Bjarni þú hefur fylgst með í Washington það fer kannski eftir því hvern þú spyrð en eru einhverjir sigurvegarar þessara kosninga

áratugi af hverju ætli það sé ekki meðst Trump að þakka eð a kenna

konur voru meira áberandi

áður bæði sem frambjóðendur og kjósendur endurspeglar það niðurstöður

birta þið ætlið að fjalla nánar um bandarísku þingkosningarnar í Kastljósi

já enda af nægu að taka

kastljósið hér á eftir takk fyrir það Birta Íslendingar menguðu mest allra í Evrópu árið tvö þúsund og sextán að stóriðju og flugsamgöngum meðtöldum losun hefur aukist mest vegna aukins flugreksturs og skipaflutninga frá árinu tvö þúsund og tólf fulltrúi ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum segir það mikla áskorun til að gera betur vefur Hagstofu Íslands greinir frá því í dag að Ísland var með mesta losun koltvísýrings á

hvern einstakling frá nokkru hagkerfi innan e s b og EFTA svæðisins

vermir toppsætið eftir að hafa verið í þriðja til fjórða sæti frá tvö þúsund og átta almennt hefur losun á einstakling hins vegar minnkað innan e s b Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra sagði í hádegisfréttum að þetta væri stærsta áskorun tuttugustu og fyrstu aldarinnar sem taka þurfi mjög alvarlega þetta sé ekki staður þar sem Ísland vilji

vera í fyrsta sæti þetta sýnir okkur auðvitað hversu mikil áhrif aukin flugumferð og skipaflutningar hafa á okkar útreikninga eða útreikninga Hagstofunnar og þegar þessar tölur eru allar síðan deilt niður á þá fáu íbúa sem hér búa þá verður útkoman þessi en við verðum bara að líta á þetta sem hvatningu til okkar til að gera enn betur tölur um losun gróðurhúsalofttegunda frá hagkerfi Íslands gefa aðra

mynd en umhverfisskýrsla Íslands sem Umhverfisstofnun gefur út Unnur Brá segir að aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar verði fylgt eftir og hún verði endurskoðuð á næsta ári og aðgerðum bætt við ætlið þið að höfða enn frekar til einstaklinga og til heimilanna já auðvitað þurfa

og heimilin að koma með en ekki síður fyrirtækin og stórfyrirtækin og síðan auðvitað sveitarfélögin stjórnvöld og fyrirtæki hér á landi þurfa að stórauka fjárframlög til loftslagsmála á næstu árum til að ná markmiðum um að draga úr losun

þetta kom fram á fundi Samtaka iðnaðarins í morgun samtök iðnaðarins kynntu í morgun nýja skýrslu um atvinnustefnu til ársins tvö þúsund og fimmtíu í skýrslunni eru taldar fram þær áskoranir sem eru

í íslensku efnahagslífi og lagðar fram sjötíu tillögur til að efla

samkeppnishæfni landsins skýrsluhöfundar benda meðal annars á nauðsyn þess að efla nýsköpun í grænni tækni og endurnýjanlegum orkugjöfum Jón Ágúst Þorsteinsson forstjóri klappa hélt erindi á fundinum en fyrirtækið hans sérhæfir sig í grænum lausnum á sviði hugbúnaðar hann segir nauðsynlegt að grípa til aðgerða sem fyrst ég tel að við þurfum að gera mun

við getum farið að nota raforku miklu meira í

og flýta fyrir umbreytingum sem þurfa að eiga sér stað í samgöngum ríkisstjórnin kynnti í haust aðgerðaráætlun til ársins tvö þúsund og þrjátíu sem miðar að því að Ísland geti staðið við alþjóðlegar

skuldbindingar í loftslagsmálum sex komma átta milljörðum verður varið til sérstakra aðgerða þessu tengt á næstu

fimm árum Jón segir nauðsynlegt að stórauka þetta fjárframlag við megum aldrei tala þannig að þetta eigi bara að koma frá ríkinu heldur þurfa að koma miklu meiri fjármunir frá öðrum aðilum inn í þetta á móti ríkinu þannig að þetta er ekki nóg nei

stað núna er í fyrsta skipti verið að setja pening á bak við þetta og þetta er bara til að koma verkefninu af stað en það þarf miklu miklu miklu meiri pening inn í þetta verkefni ef við ætlum að ná þessum árangri seðlabankinn hefur hækkað stýrivexti um núll komma tuttugu og fimm prósent seðlabankastjóri segir að óvissa vegna komandi kjarasamninga sé eins og farg sem hvíli yfir en einnig sé óvissa á alþjóðavísu

í segir vaxtahækkunina kaldar kveðjur inn í komandi kjaraviðræður kólnun vendipunktur og viðsnúningur eru orð sem hagfræðingar nota um hagkerfið um þessar mundir skiptar skoðanir eru um ákvörðun Seðlabankans sem tilkynnt var um í morgun að hækka vexti um núll komma tuttugu og fimm prósent greiningardeildir bankanna segja að ákvörðunin hafi ekki komið á óvart en að mildur tónninn í seðlabankastjóra tóni niður áhrifin af

ákvörðuninni samtök atvinnulífsins telja vaxtahækkunina ótímabæra og miðstjórn a s í samþykkti ályktun í dag þar sem segir hana kaldar kveðjur sem muni ekki auðvelda að sátt náist í komandi kjaraviðræðum stýrivextir séu þegar margfalt hærri en í nágrannalöndunum og hafi veruleg áhrif á lífskjör seðlabankastjóri rökstuddi ákvörðunina með því að raunvextir Seðlabankans hafi lækkað töluvert á

síðustu mánuðum vegna aukinnar verðbólgu og verðbólguvæntinga í spá bankans um efnahagshorfur kemur fram að hagvaxtarhorfur hafi versnað frá síðustu spá og hratt hægi á hagvexti á næstu misserum toppnum hafi verið náð í hagsveiflunni og verðbólguhorfur hafi versnað talsverð óvissa sé þó um ýmsar lykilstærðir í magnast og í báðum tilfellum hefði þetta neikvæð áhrif á okkur þónokkrum launahækkunum í spánni eins og hún liggur fyrir ef kjarasamningar verða á allt öðrum nótum þá verður niðurstaðan önnur og það geta allir sagt sér

það sjálfir hvernig það lítur út Ásdís Kristjánsdóttir þið hjá Samtökum atvinnulífsins sögðuð í dag að

væri ótímabær hvers vegna og nú eru fréttir þess efnis að eins og þetta blasir við okkur þá

kosnaður fyrirtæki hækkar sem og heimila í

Sjálfstæðisflokks segir að hann hefði aldrei samþykkt framkvæmdir við Listasafnið á Akureyri ef kostnaður hefði hljóðað upp á átta hundruð milljónir formaður bæjarráðs segir að gera hefði átt ráð fyrir hærri upphæð í áætlunum áætlaður kostnaður við endurbætur Listasafnsins á Akureyri er átta hundruð þrjátíu og fimm milljónir og framkvæmdir við sundlaugina eru farnar að nálgast fimm hundruð

báðar fara langt fram úr áætlun eins og fram kom í fréttum í gær

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks segir þetta óboðleg vinnubrögð pólitísk ákvörðun hafi verið tekin um að safnið kosti fjögur hundruð milljónir og sundlaugin tvö hundruð áttatíu og fimm þó að dýrari kostnaðaráætlanir hafi legið fyrir kannski fara þessar framkvæmdir ekkert í gegn ef raunkostnaður birtist í einhverjum tilvikum það getur vel verið að það sé þannig formaður bæjarráðs segir þetta skýrast af breytingum á framkvæmdum en bærinn læri af

þessu

að sjá það fyrir í upphafi það er alveg rétt en

við vildum gera þetta af metnaði og gera þetta vel í báðum tilfellum og þá kannski kemur eitthvað sem við þurfum að bæta inn í á framkvæmdatíma og það er gert meðvitað það eru endalaus dæmi um svona framúrkeyrslur

eftir á heldur en að biðja kjósendu r um leyfi fyrir rosalega dýrum þetta

stórmál eins og með Listasafnið ef þetta hefði verið áætlað á átta hundruð milljónir hefðum við farið í þetta verkefni

svara því ég hefði ekki samþykkt það það er algjörlega á hreinu vissulega stendur Akureyrarbær sterkt að vígi þannig að skuldir eru ekki miklar og við stöndum ágætlega þannig að það voru til peningar fyrir þessum framkvæmdum Eimskip hefur sagt upp átján starfsmönnum fólkið sem sagt var upp hefur starfað í ýmsum deildum hjá félaginu flest hér á landi um átján hundruð og fimmtíu stöðugildi eru hjá Eimskipi svo uppsagnirnar nema um einu prósenti starfa upplýsingafulltrúi Eimskips segir að uppsagnirnar séu hluti af hagræðingarferli hjá fyrirtækinu Eimskip sendi frá sér afkomuviðvörun í síðasta mánuði lakari afkoma er rakin

til samdráttar í Noregi og bilana á frystiskipum þá hafi innflutningur til Íslands verið minni en gert var ráð fyrir fatlað fólk getur nú ráðið hvar það býr og á rétt á að fá þjónustu á sínu heimili ekki er lengur hægt að skylda fólk til að búa á ákveðnum stað svo það fái þjónustu réttur fatlaðs fólk hefur verið aukinn með nýjum laga og reglugerðarbreytingum velferðarþjónusta var rædd á ráðstefnu velferðarráðuneytisins og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í dag fyrir rúmum mánuði tók gildi lagabreyting sem bætir réttarstöðu fatlaðra ég skrifaði í morgun undir sex reglugerðir sem byggja á þessum lögum sem lúta að fjölmörgum þáttum

til dæmis biðlistum eftirliti með þjónustu við fatlað fólk og svo framvegis stærsta breytingin er kannski fyrst og fremst lögfestingin á notendastýrðri persónulegri aðstoð sem fatlað fólk hefur lýst sem algjörri byltingu í þjónustu við það þar sem það tryggir því sjálfstætt líf og að það geti raunverulega gert það sem það vill þegar það vill með aðstoð sinna aðstoðarmanna þá eiga börn og ungmenni núna rétt á því að fá frístundaþjónustu að loknum skóladegi þangað til þau ljúka námi í framhaldsskóla það var lögfest jafnframt réttur einstaklinga til að velja sér búsetu ekki gert að búa þar sem tiltekið búsetuform ríkir það þýðir raunverulega það er ekki lengur hægt að segja lengur við fatlað fólk að þú verðir að flytjast inn á þessa tilteknu stofnun til að fá þjónustu núna áttu rétt á að fá þjónustuna þar sem þú býrð og þú átt rétt á að velja hvar þú býrð er samfélagið alveg tilbúið vantar fjármagn er hægt að framkvæma þetta við höfum verið að auka fjármagn til þessa málaflokks á undanförnum árum og munum halda áfram að gera það ég held að það vanti líka hugarfarsbreytingu og það er þess vegna sem við erum að boða alla hérna í dag það er til þess að reyna að framkalla þessa hugarfarsbreytingu og fá alla að borðinu hópur ráðstefnugesta var hins vegar nokkuð einsleitur og voru konur í miklum meirihluta þessi ráðstefna er öllum opin og

hún er líka á morgun þannig að ég vil hvetja karla til að láta sjá sig hér á morgun fyrstu tónarnir á tónlistarhátíðinni Iceland voru slegnir á dvalarheimilinu Grund í morgun Sóley spilaði fyrir troðfullum sal Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands setti hátíðina formlega en þetta er í tuttugasta sinn sem hún er haldin tvö hundruð og fimmtíu hljómsveitir og tónlistarmenn frá þrjátíu löndum koma fram á hátíðinni í ár þar á meðal breska hljómsveitin

og norska söngkonan

hátíðin fer fram á tólf mismunandi stöðum í borginni en henni lýkur á laugardag Höskuldur

það er komin mörg ár síðan þið hélduð tónleika

að sækja útlendinga á tónleika til okkar hingað á

að sækja útlendinga á tónleika til okkar hingað á Íslandi

ellefu svöruðu og við flugum þeim hingað

rigning í flestum landshlutum mest

suðaustan og Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur segir okkur nánar frá veðrinu á eftir ætlum við að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum

Bandaríkjaforseti segir ljóst að landsmenn séu ánægðir með störf hans það sýni niðurstöður kosninganna í nótt repúblikanar juku við meirihluta sinn í öldungadeildinni en demókratar náðu meirihluta í fulltrúadeildinni ísland á Evrópumet í losun koltvísýrings á einstakling séu flug og stóriðja talin með fulltrúi

ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum segir það mikla áskorun til allra og hvatningu til stjórnvalda að gera enn betur seðlabankinn hefur hækkað vexti um núll komma tuttugu og fimm prósent seðlabankastjóri segir óvissu vegna kjarasamninga eins og farg a s í segir að vaxtahækkunin hjálpi ekki til við að ná sátt

í komandi viðræðum formaður bæjarráðs segir að Akureyrarbær hefði átt að sjá fyrir hækkandi kostnað við Listasafn og sundlaug bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks segir vinnubrögðin óboðleg þessum fréttatíma